<hesitation> e, dabbaajii feere ɗaan chanjaa laraal maɓɓee mala ɓeeyaa ɓe nyukka haa nder dabbaajii feeree, ngaamtaa dabbaajiii feere je ɓuri ɓe senmbe wara bara ɓe malla nangga ɓe.